माका एक रांण आपल्या उगड्या पायांनी वचपाचे असले तोर हाव राणां कटे। असा की ना तेह जाणून घेतलो, एक एक पायो घालताना सोकला फुयिची काटो ना मुन पोइतलो। आनी चोलतलो आनी राणां वटाना एक बोडी पासून घेण वालतो कोण हुवे जनवार येत जाळ्यार धनोपक उजाड पोतले।